Ma ei tiiäq proteiinist väega midägi, selle et ma ei tiiäq ko- ma ei tiiäq, kost tuud saiaq või. Aga äkki muna seest saanuq pall'o? Ma ausahe üteldäq ei mõistaq sääntsele küsümüsele vastadaq.